<hesitation> ס'דא אפאהר עסן וואס ס'מאכט די מויל זאל נישט שמעקן גוט, איינער פון די זאכן וואס איז זייער שטארק איז צוויבל <hesitation> און, ספעציעל די עסן וואס מ'מאכט פון צוויבל וואס הייסט אניון רינגס יענס מאכט זייער שטארק ס'לאזט עס איבער א... נישט א גוטע טעם און נישט א גוטע שמעק פון די מויל.